Pos ai de tó... N'España, el preciu duna casa pendi si es nueva o de relanci i, possimenti, sigún dela región... Un ponel, una vivienda normal, dunus ochenta metrus quairaus puei costal de meya pallá palos docientus quarenta mil eurus si es de relanci... i ya si es nueva, pos... entri docientus quarenta-i-cincu, docientus setenta mil eurus. Eenque... comu en tó, ain regionis, comu las Islas Balearis o paí palos Mairilis, ondi los precius puein passal delos quatrucientus mil mu facimenti.